افضل اني اكون انا الطفل الوحيد علشان استمتع بحرية استمتع بحياة كدا لوحدي محدش يضايقني محدش كل شوية يزعجني ميتطفلش عليا بس بنفس الوقت هحس بالوحدة بس هكون براحتي ومش هيكون معايا ناس توجعلي راسي يعني.